أكتر حاجه طريفت ان انا حضرت فرح العروسه كانت حامل، دي حاجه مكنتش اتخيل ان هي تحصل يعني وبيتهيألي مش هتتكرر تاني ان تروح فرح، ويكون معمول علي أعلي ما يمكن وفيه عدد رهيب من الناس وبعد ما الفرح يخلص اكتشف ان العروسه كانت حامل، فدي حاجه مش هتتكرر تاني.